א קעמערע פון די פארנט קען מען זען אלע בילדער וואס מ'נעמט, פון אונטן קען מען אריינלייגן <hesitation> האט עס א פלאץ ווי מ'קען אריינלייגן די בעטערי און נאכדעם א זאך וואס הייסט א עס די קארד, יענץ האלט אלע בילדער אינעווייניג, יענץ איז אזוי ווי די האט- האט אלע בילדער אינעווייניג, און פון אויבן צינד מען עס אן און נאכדעם האט עס א קנעפל נעבן דעם וואס מ'דרוקט און ס'נעמט די בילד.